E, yaan, yaan. Ngam asabere. Amma jaan ngal mandu, yaan. Ngam kodyo. Yaan mila rakuje kesum. Ibeddan andan, ibeddan basirat uton man. Sona e, mi suma imere.